Quelle röbe tipo scie chimiche? Mah... mi penso che a segge un pö unna röba sensa senso, perché se ti fæ ceuve, fasso pe dî, ciammando e nuvie int'un pòsto, queste se ne van da un atro pòsto. L'é un casin. Ti capisci?